إِلا كَان בְּאֶמְקָאנִי נִסַאפֵר לְאַיּ בְּלָאסָה דַּאבָּא, غָאדִי נִמְשִי לְיַאפָּאן, כַּתַּעְגְּבּנִי בְּזַבַּא אֶל-תַּקַּאפָה דִיָּאלְהוּם, וְכַּנְתַמַנָּא נִשּׁוּף אֶל-מַעַבַּד אֶל-קַדִימִין וְאֶל-חֻדַּאקּ אֶל-הַדּוּء דִיָּאלְהוּם, בְּחַאיט נִגְרַבּ אֶל-מַאקּוּלָה אֶל-תַּקְלִידִיָּה, וְנִשּׁוּף כִיפַאש כַּיִּתְעַאִישּׁ אֶל-מַاضִי עִם אֶל-חַאדִּיר תָּמָּא.